Mi watan ndiyam guldam ha kofi sai mi wata kosam be kantu mi jilla. to hauti jilli sai goddo hosa yara sedda sedda ngam ta wula hunduko goddo.